La aceite ke wula re' la la aceite este ideal y la aceite olmeca pues loo' la diferencia reh ke la janaj wula maas calorías reh y la ch'ahqon nek' entonces si ni'an utilizar pues la aceite ideal porke entre como nkiq'ar va maas aceite mas barato aveces nri'an maal entonces han pienso ke la aceite ideal y la aceite este patrona ja'ar are' wula la la aceite taqee' ke hoj nqqakoj ja'ar la winaq taqee' nkikoj pan qatinimiit